כנפעל נחלִי אלאסם אלאול דיאלי בְחאלו, הדא אלאסם כיעבר עלא אלוהידה דיאלי ו תאריח דיאל אלאעילה כל מראה יסתעמלו נאס כירטבת בשחסיתי ובלג'זור דיאלי חתא אידה קאן אלאסם סאהל ולא סעיב הוא ג'וז מן וני ומכנשוףש עלאש נבדלו, אלאסם כיעטיני אחהס בלאינטמאה ובתיקה פלנפס טבעאן אידה קאן שי ואחד מאקיעجبוש אסמו מוכן יבדאו ולקין באלנسبة ליא אלאסם דיאלי הוא ג'וז מן אלקסה דיאלי.